Ah misy k- misy ma- karazana dihy maromaro koa aminay akagny a, ohatra hoe karaha hoe basesa, de batrelaka, de malesa, de kilalaka. De io zany a am- <hesitation> olona na- olona roy miaraka mandihy aminanjy io tegna marigna, karakaraha an'zany fomba fandihizana aminanjy.